Le zebre a vivu ën Africa, i caval ën tüti i pais, le zebre al an le strisce <hesitation> i cavai a pövu esi difrent e le zebre le persun-e a muntu pas s'le zebre